Io te nda'atniu'undi'ina te va'a tniitna'a tniu'una ndi'ide inde io yaatnii i'iate i'iode uni diko jiaá ku kui'iade io ingakade te iio daa ñuun meenna yuunka te i'iode in u'udiko sa'au kui'ia i'iode te uu uninidee ñaatiuu maa te ndatniu'u ndi'ina io ingakate io ya'atnii nuun i'iona te tejiaa i'io uni diko sa'au kui'ia.